اول به د الله شکر ادا کړم. بیا به د خپلې کورنۍ اړتیاوې پوره کړم. یو اندازه پیسې به د ماشومانو د تعلیم لپاره وساتم. یوه برخه به یې خیریه کارونو ته ورکړم. باقي پیسې به وساتم یا به کوم ښه کاروبار پې پیل کړم ځکه چې ثواب يې راورسېږي او ګټه يې هم راورسېږي.